Iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çiúã kounã. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã toúnâ. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã nenå. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã çínã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çiúã ñánã. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã jñínã. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã çióâ. iã loúã tsùà tróhå çiáã raâ tsùâ çiúãjñánâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ ñínâ. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùà çiã çiáã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ kounã. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâtoúnâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ nenå. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çínã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñánã. iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ jñínã. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çióâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ jñánâ. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñínâ, iã loúã tróhå çiáã tsùà tóå loè. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè kounã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loètoúnâ. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè nenå. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè çínã. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè ñánã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèjñínã. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè çióâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèjñánâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèñínâ, Toúnâ ninã loúã